o l'é un discorso ch'o no se peu fâ in trenta segondi. Mi a carne a mangio ma saieiva o caxo de fâ de mòddo che e bestie no staggan mâ e e fâ de mòddo che no ghe seggian i allevamenti intenscivi